Tohizo azafady ity tantara ity: Indraik'andro hono dia nipetaky teo amigny planeta raiky azo iaigna ny mpitondra sambon-danitsy maromaro.